Bango ma nyaa be nto jíne, jine bisaw, hede nyaate nto han bejen. Basgo, andaŋ bâa ma géed ma a fyeeŋnde, hi ma binyaa faatu bateeta. Ndi wii brogdi mbini ma bâto hemma, a bii giriiji mbii undaŋ hilli ma bâto hemma. Ngú unsibili ma nto, gingébelen baafata, boji bintuug bembe, halla bintuug bembe hemma. Hed ma, hedi fana nyaate hemma, ndi nyaanti mo a gbango mboli, ngi gambi. Mee gambi ii tto inan riŋi hemma, ingiti diise hemma, ingiti diisi hemma ndi intoo mo ginboorin Senegal gele wee wi ingi too mo hemma. Inhúri hemma nduulu daal.